जीन्स अउ शॉर्ट्स में मोके जीन्स पसंद आथे। मोके जीन्स में अच्छा लगेल। शॉर्ट्स में कभी में बाहर जाहूं तो मोके खुद खराब लागहि ।